<hesitation> Fotoan̈a lan̈iko zen̈y mizaha tambazotra karà fesiboky ohatra. Koa fa tsisy raha atao in̈y zah mandan̈y lera maromaro amin̈any io ao ndraindraiky fa tsy mizaha feky an̈aty tan̈any io ao <hesitation> farafahaben̈y zen̈y eo amin̈'ny tranty minita eo zah mizaha izy.